باور په یوی ټولنی کی دژوند کولو دپاره ډیر ضروری دی که خلک یو پر بل باور ولري نو ژوند به ارام او خوشحاله وی باور خلک سره نږدې کوي او یو دبل ته د مرستې لاس ورکوی که په ټولنه کې باور کم شي، بې باوري، جنګونه او وېره زیاتیږي. د کورنۍ، ښوونځي، دفتر او حکومت تر منځ هم باور ضروري دی. باور د یووالي، امن او پرمختګ سبب ګرځي.